Kua eh ipuere vaera yande yaiporu jaeko opaete apikaveve reta ogueyi pipevaera ipuere vaerako ketigui ouyae ou ogueyi jaema jokogui ipuere vaera opaete apikavevepe yogueruva reta ogueyi pipe ikavi rupi kavi